Kua microfono retako yaiporu ipuere vaera, opaete tembiu reta ñañovatu yave jaema yamoingue yeta pipe, yamboaku vaera jaku kavi mbae yau vaera jare ipuerevi mbae yamboyieteivi pipe jaerako kua ikavi yaiporu yaiu vaera mbae omboyi pipe